Tarmo löüdse äkki üles sääntse viie, kuis tulnukidõga saa läbi kävvüq, ufolaisigaq. Nimel tuu oll' pinikiil. Tä opsõ ärq pinikeele ja tull' vällä et nuuq kõnõlasõq kah pinikiilt. Ja nä saiki raadiosaatja kaudu umavaihõl kõnõldaq, ufolasõq ja Tarmo.